Aia da sy mitovy sa hoa iaho manko manko mbola sy nahita fa fahalalako pingouin zany sy raha misy voro zany sy raha misy sy raha afaky magnembogny aby zany sy raha managn'elatriny, akoraha sary tagna avao koa igny la ohatry ki ame dessin animé io manko e mahita an'azy io hafahafa zay avao fa sy mitovy aby a ra sy agnatine karazam-boro gne pingouin zany.